Mi heban babal on jei wawata jogugo dereji man nden mi tabbitini babal man jogan dereji man sei mi tokka hoosugo gootel be gootel midon geeredi mi fuddiran be teddudi haa less nden teddaaka manbo misiga dum haa dow.